ओइसे ते पाँच मिनट में कउनो भरपूर खाना नहीं बनावल जा सकेला जऊन से पूरा पेट भरी सके लेकिन अगर हमरे लगे पाँचे मिनट बा <noise> और ओही में हम्मे पूरा खाना पेट भरे खातिन खाए के बा ते ओकरे खातिर हम हलुआ या चीला बना के अपन पेट <noise> आराम से भरी सकिला। जऊन पाँच मिनट में बनु जाइ और उ सहतो खातिन नुकसंदायक नहीं होला। <noise> ओइसे अगर पकौले के झंझट नहीं चाही ते फल <noise> और दूध के सेवन भी दोपहर में पेट भरे खातिन कइल जा सकेला। पाँच मिनट में पेट भरे खातिन इहे कुल कुछ प्रकार हमरे दिमाग में आवता।